هدا السؤال مرة عميق، شوف فيه ناس بتؤمن إن كل شئ مكتوب ومقدر وإن الإنسان ما يجدر يغير مصيره، وفي ناس تانية بتؤمن إن الإنسان هو صانع مصيره وإن كل قرار بيتخذه بيأثر على مستجبله، الحقيقة إن هي إن الأمر مو بسيط كدا في خليط بين الاتنين الله كاتبلنا الأقدار الكبيرة، بس الله خالقلنا العقل والإرادة عشان نختار ونقرر.